Pavoso, ponan pavoso o kanwi peman, tope teme nor po viu weni pemam. To pe viu enor patsemam tsuktsuk noma, tate vaupas pematopo upas enor pemam. Kemam okoa tsiako, to tsitsiako noma onio sum. Ma taim pa tsivao, emam tsa iso ka vasisivi eme, ei, ere tsa nao pasave bue, ko umbam gae a kurerior, ere tsoa vonmo o-o ar simoko, ko umbam gaier pa kurerio, ere tsa von ma aran, ko umbam gaier pa kureria, ere tsa near ruene. Pa paruvu komam gaeme pa kuremam kama ar vakav tsomam tsiako, kadema ka nasnas kora ka voavui eme po tsip. Emam me to petemenoma po koma upas bau patsomam nata ma tatevori no tsip pomam vatatsuts nor a mam komam pa vevets pemam panomam tsatsiako tatevoanavi kavots maka nasnas kavawi oh tsip kor noma ka iso ka vavatsuts amam patate upas, baima bete paar no kaovo isisonor baima vavasuvu pano kaovo susuvia nor men sisiava makain ma-ma-ma Tsue buar veri sese noramam kemam pamando nopemam a pe upas bau ah oria o tsip to yu enor pemam romana kua to tsitsiako vasata nor a nambana buar veri o kanwi ko kanwi wa to tsitsiako vasata menor pokoa po tsue to tena, tsue vorekasa to tena to tsue wanaveni tsitsiako vasata nomane, tsitsiako vasatai nu pian. Wei tane kanwi to tsue waveni patsam tsitsiako vasata nemam emamwa tsa tsitsiako wasata enoma peam. Sovapavoso okanwi, tope te menor po kokomana vope rekasa veni pemam tsemam tavuts upas tavuts mama dono, tavuts kikiu, tavuts vavarona, nor pe u nor tsemam tavuts wabuana waveni, tavuts mamado tsue. Kapaor tsitsiako waor a mam ven, kemam tavuts ae me romana kora onan pa romana kora onan pa omana omio nan geve konan buanari okua voro pevapekatsue tenor paromana. Akiu peor pavere vasasa, kiu peor pa ganga, akiu peor va veremeo dag, a kiu pior vavere meo hom bru ma kiu peor kora pa romana Pa iso vatomani ka tsiako maar buar veri tsor tsiako amukai pavo mukai to vavatsuts. Ko kan wi paroman kia to tavara tsuts ror tane pa, tate pa no senis ene ah tate pa to panis ene, panis waveni mukai ta arsasa tsa. Tsara vavatsuts arior povoria to vapaka tsue nor. Pavoso mukai kanwi to pe viso enor po kokomana pior veni pemam sisionor okua pior baubau nor ppeviso nor pemam pa komburu pior kanor tsitsiako wanor amam kemam pe tsuktsuk enoma pa ma panarior mukai ta tewano ma veni nemam tsa vapa ka tsue oh tsue pior. Ar via nor tsue mam tsiako eme kemam kora taim nor vavatsuts wa nor a mam veni kema peyu peta menoma pior arvia nor tsue. Panor tsue savema ta kep bue amampa ta vaka to eme a pastor tsue siava ma to kokomana wa noma veni kara tsiako maar no kanwi peara tsue karara pior to tena mavutsuna ar buana vi. Taim nara kita tsitsiako nora maar no kanwi totsue kanor arara viara tsa kita op a upas ino, kapa romana kora nan wi pa romana a tate sata rovakora to tena. Po vo nan buanavi vo kita me kita mamadono tsue nor kita mamandono tsue nor kuawi me vatoi vei tane vaen paromana vaa vo po sata umbam to gingo vamosina veipa romana. Ano kanwi kita tsue waso kamam. Kanwi to te tememem kua mon tsabair a tete nor ma ar vakavav tsam pe vatoi emem, pe tsitsiako vatoi emem kita teva noveni tor tetegeve nor kam tsitsiako geve nem mukai maar tsam tsiako tsa pe te vatoi ena vei tane kora ko kanwi tenor amam pavoso. Kanwi tsuna pavoso mam gongono wanoma veni avu to tana a mamadono kawi to vavanao na a panane tsunan, a panane wi to te sisio ena pa panane tsunan tsa tsue a ar kora mando nuere taim tsara vapaka tsue Asata kora vei kora tavauts korane po nan pa romana. Nan pa romana vokito upas kanwi me pa romana avatete pinopino kanwi paroma umbam wi to epo waveni bovore a wi sovamukai okoa voro vata ne ka taim nor poka riaboar pawi pe tasu paer tsau waer veni wai ene ve wi to tsun kanu tsi-tsi papana pene a sova ar buanavi nor tsitsiako nor oria kain wi buar veri mukai ta aar upas nor tsitsiako nor arvia tsor tsiako povo mukai metonata enitsor gonata to kita teteme nor to kain nata tsor vanao kain arvati to kita nata nor pa vanao kain arvi vavano mukai. Mukai to vanu paromana kanwi paromana mukai to vanao pe mukai, a pe mukai veikora ponan paromana kita tevanar veni ponan pavoso. Nan pavoso vope upas, upas bau vei kora ponaan paromana kanwi mukai tanata nor pa vore ko kua po voria tsa vovore nor kokoa mandono rovakora tsiar ka nair. Vei tane kora no kanwi kita vunor tsor vavatsuts riabuar ponan vi paromana. Nan pavoso vape upas bau Emam o kua pe mam andoe noma pama panano kanwi powa wi tsa vovore na panane tsunan no vovore na ar nemam gogono wanoma kamatsi vavatsuts pior vo pe upas bau nemam pe mama doe noma ka pe tataenoma ka vei paromana nemam pe tsuktsuk enoma vei tane kemam otei panana to tavuts momoana voso to penoma pa upas ko papana to tavuts vavatsutsuk to tenor paromana to pe te bau enor pava pa katsue. <noise>